Nti yɛmfa no sɛ nsuo ahyiri. Nee asaase nyinaa so akata. Medɛ ngyedi sɛ nnipa biaa nni hɔ a ɔbɛtim na afei watenase akyɛre bebree. Firi sɛ, sɛ nsuo no ɛhyiri saa na wonnya baabi nnyina. Anaasɛ wonnya baabi a wobɛtena se agye ahome. <noise> Home nso yɛ adea nnipa biaa hia. Nti ɔdɛ yɛmfa no sɛ koraa wanya boatumu ɛwɔ anaa sɛ shipo bi mu nsuo no amfa no Ne wowɔm a, woyɛdɛ yɛdɛa aduane a mowɔ anaasɛ nsuo a mobɛnom no ne nyinaa bɛsa. Nti wobɛkyɛre mmom deɛ. Nyɛ yɛ nyinaa ne yɛbɛwu abom prɛko pɛ. Bebree naa bɛwu deɛ nso kakraa naa bɛ aka no sɛ nsuo no antwetwe amma aduane amma. Ne aduane naa bɛwɔ noaa ne bɛ bɛbɛdi a bɛntimi ntenase nkyɛre bebree. Bɛ bɛwu na afei yɛ nyinaa yɛkɔ.